ما بعرف اي شي عن سيريلانكا غير الشاي، الشاي السيرلانكي الفاخر و الشاي هناك جزو اساسي من الحياة اليومية، بعدين ال اكل السريلانكي حار و مليان بهارات و اشهر حاجة عنهم الرز بالكاري.